Ia, raha hita amy tômôbily araiky, ny haiko misy môtera e, misy karôsery, aviô misy vôlon, misy fire fire amy vity aviô fire amy tan̈ana an̈abo aty bòka iô misy dema- fan̈anaova demarera àby io, aviô misy kapô. Ia, zen̈y ziô ny azoko onon̈o.